Aleoko mihaino mozika. Ny antony an, <hesitation> zaho tena tia mihaino boky noraisim-peo fa raha hoe hanao dia lavitra dia matory ny tena ilaiko amin'iny fotoana iny. Dia lasa liana be aho raha ilay boky no mandeha, dia tsy ampy torimaso na tsy- na zaho tsy ampy torimaso an, na izaho tsy mifantoka amin'ilay boky dia lasa very fotsiny amiko ilay fotoana hihainoana an'iny. Dia aleoko mihaino mozika dia mandeha fotsiny ao ambadika ao izy moa izaho matory.